Arandewol kam mi wiyan be yaara mi makka mi yaha mi laara suudu kaaba mi rewa allah mi heba mbarjaari ngam kanjum don nder kuugal diina kanjum wadi mi buri yidugo.